أول شى راح تجيب الرباط ، تدخل الرباطين فى بعظ وبعدين تدخلهم بالعكس ، بعدين تمسك تعمل كل وحدة فيهم بعقدة ، وبعدين تمسك كل عقدة فى العقدتين هذى وتدخلهم فى بعظ ، وبعدين تربطهم ربطة ثانية وتظغط بقوة على الربتطين ، وبس وتثبتها يعنى الربطة وتلقيها ربطت معاك.